Jatain inti guayaba, jatain inti ticuaa jatain inti este <hesitation> ticuaa ka kaan mandarina jin ka kaan melon jin, ntii yuan jatan iniri kinri nu ya'u te kuaanri te nti yuan jatan iniri.